نحب السيترا ناخد ليه مقارص. نقصصه ونعصره ونحطو فيه السكر ونحطو هاذا نحضرو كميه كبيره و نحطو يذوبك السكر الغدو الحين نعبيه في معون ونرميه في الكونجيلاتور ونحضره كل يوم كويس ونشربه و إنشاء ربي بالشفاء.